Tegna marigna ngia raha volagnao tamignaha igny oe i tsara tô film tô é tegna marina igny ngia tegna tsy mavandy ze ngia nizaha izy igny tegna tsara ngia hé ia avikeo koa nameko tamigny olo tamignay tato, tamin'ny trano araika taminay ta koa film io ozizy tamina tsara ro film toy é taiza nazahonao toy tao amign'ny namako ozy za tegna tsara ro izy to é ia kany ozy zah.